Argelia pe jaeko oime vi ˂hesitation˃ iroi ave va oime vi jakuvo va jare oime vi otini va, jare oime vi uajaete ye jaivi va jare uajaete ye amovese pe mbaeti vi ou jaevi jokua teta pe mbaetietei jaevi jokope